أعتقد إني بكون جيد في وظيفة تعليمية, أحب أشارك المعرفة, وأساعد الناس يتعلمون, عندي جدرة على التواصل مع الطلاب وفهم احتياجاتهم, واحب أخلق جو دراسي ممتع, كذلك أحب أكون مع الأطفال, وأشوف شغفهم للتعلم, إذا صرت معلم بيكون عندي فرصة لأثر فحياتهم, واساعدهم يحققون أحلامهم يوصلون للي يبونه.